E toetra ananan'ny horita! Dia izy maraninsay, tena maitry, izy raha izy zao e misy raha tady amono anazy avy da aforotriny gne tagnany marobe igny da arovany gny ainy amignao, da izy koa, izy koa afaka miraikidraikitra ame raha maro be zasy.